Nasaretɛɛ ke sheku ogou buku cheki yɛ nutehɛ akor nuparke beke parka ni shikpehe ke beke shikpehɛ ni tehɛ beke tekɛ ochinoke sa bera sheke ajekwa nukɛ ko ka jekwa gouke ni ginɛ beka nukɛ na bana sarke na shi kpihɛ beka shikpihɛ bekasa saiko hɛe abun ka nukɛn su cher nabana shik beka shina sohɛn ba ke shikwa beka shi kpihɛ na tɛɛhe beka kor beka kor chain a soŋ ken beka soŋ ken ajeh kpa shikpihe beka shi kpihɛ na wake abom ka wake anɔɔ ni eshiŋ abom ka wake ibɔɔ ni anwechɛ na tushihɛ ite le beka wak na tushi hɛ ifele ma gurka sheke beka shike. Bera achɛɛ sa bah atuk abom ka kanɛ alibasa beka kamɛ aliba sa na bana bera umagi atuku magi na tuku uya bou abom ke tukuibu bɛ abom beka soni cha ke ukubu cha abom beka saibɔɔ nicha ke tukubu igawi atuku igwai na tuku achɛɛ ni yaŋ ni magi nubɛ abeka yɔɔke nan chum ashirehe alah a shirere alah amihɛ beka soha beka soukoi asoha gasa na bana ale abom beka sa shika sada nine u abom ke shikpihɛ sjinfa nineukpi beka shikpihɛe scikafa ninɛ ukpi na bana ahɛrehe ami tanke na bana shik abom ka shiki ibɔɔ su gwara. Diki bou sa shikwa a roake na ganhihɛ na shirhɛ alah na bana shiki ubatan abom ka schiki ibou ubataŋ ubataŋ ke tukubu atok domin akwa abi ibɔɔ ka tuk a sana beka shikihɛ be amaa asuhɛ asekoi shinkafa, na jekoi batan jekoi magi atuk abom ka sale jobe jakwa tuk kuma ka shike ibou nu bataŋ na kusa tuke ni shinkafa na bana a lehɛ nasarete yɔɔm keke shiki shinkafa abom ka nuni ibou su cher beka anu su cher ashike ohɛɛ abom ka nuni iboui sucher ashinka hada ninɛkpi yanda tɛɛyɔɔ keke shiku shin kafa ni shekpiteh.